مشروبي المفظل الجهوة الباردة <hesitation> طبعا كيف أحضره؟ أجيب الجهوة سريعة الذوبان أحط ملعجتين، وملعجتين سكر وملعجة موية، وأظربها بالمظرب لين تصير زي الرغوة زي الصابون، وبعدين أحط الموية <hesitation> لا الحليب، أحط حليب <hesitation> وثلج وأحركه وخلاص وبالعافية.